So tawi aɗa yiɗi defde mburu galle, a ƴeewan conndi kosam- njiiɓa, mbaɗa hen fununa, ngoppa haa ƴuufa. So ƴuufii, ni woni morla, mbaɗa hen nebam. Ƴeewa fuur ma, naatna hen mburu ma. Njuɗa haa ɓennda. Ɗum woni a heɓi mburu ma.